Rô bôka Afrika Atsimo ndraiky zen̈y nahazo ny fahaleovan-ten̈an-drô reo ny a faha roapolo fito amby ny fanjavan’ny avrila. De tamin-dre ze ndreo nanao fain ny apartaidy zen̈y. De manan̈o seremônia be reo de manao kônsera kà. De manisy ny e eridazide zen̈y ny efa- roapolo efa- a roapolo efatra amby ny fanjavan’ny septambra zen̈y ze fan̈anaovan-dreo ny fetin’ny diversite àby in̈y zen̈y.